Izen yɔng fi ngɔn shim i ra kuwe neng acham ke kanamang ayi. ishim iren nggɔn ba fi nse ari ba, i shim iren nggɔn anamang e, ka bi ngɣon ntek a, ke ka bi nggɔn ntek awɛ, kabi iyɛ ife a, ke ka bi iyɛ ife awɛ, a bi imasang a, ke a bi imasang awɛ. ba fɛ yet ari me ba yet ba ya nkut a, ke ba yet bafi iya nkut awɛ, bafɛ ari me ija ba tes a, ke i tes awo yɛ. nek anet awe fɛ a shim a bɔ abimimg a shima di sɛ awɛng ayet kuweneng a di sɛ kusonog kukyang na abining e ke yet afi nggɔn, a shim a sɛ kusong kukyang na ba sɛ kutes. na bafɛ fok konɛ kari da fus, bakak ba fok i ba shim kusas kyɛk, ke ngɔn fɛ ngɔn shim kusas, ki i bɛ na abininng e iyɔng da sot in wɔn kuren, nek anr; ng i ka risim yin gyaam, kuweng ashon se i risim bin ngɔ ngɔn, i risim bada ngɔn i bamaba da ka risim, bafɛ anamang e da risim kuri nggɔn acham e, <hesitation> bafɛ ari acham e ba da risim nfɛ ari anamang e na anɔng fɛ bada me da shim ke ba fok irisim e se gyat na ba be ba de ba da sɛ, na ba nyyeseng na ba shɔn e ikyɛng ba, ba fɛ arim hom yo a shim angas ngɔn. Ke angas yiny yo ashim aringon ayi, ni kuyɔng na ba nye.